Nguleeki toowki. Ƴeewee leɗɗe e dow nguleeki hakkundeejo-toowki. Farenheit tammere nayi yari tammere nayi e sappo jewee ngam yaajde karamel.